المكتبة تعطيك فرص تعلم لا نهائية، تقدر تطور نفسك وتتعلم عن كل شي. المعرض الفني يلهمك بالجمال والإبداع، ويخليك تحس بالعاطفة والفن. أنا أفضل المكتبة، لأن العلم والمعرفة أساس، وبهذا تقدر تخلق أفكار جديدة وتفهم العالم أفضل.